Aa komu hadamadiŋo be ñaamiŋ nuŋ kunoolu fanaa be wo le ñaama, niŋ ñiŋ doo loota jaŋ niŋ a kumata, aniŋ miŋ dalita ñoŋ na doroŋ; wo be a jaabi la le a be a niŋ a ye a jaabi, niŋ ate maŋ a waliŋ, wo se wo se ate waliŋ naŋ